सुरुमा हमरा एदहन खौलोसहु हसे दाल धौसाहु । एदहन खौलले परा दलिया घाल देसहु । दलिया घालके हमरा ओकरमा कतेक बणइ दाली उतुराहे हमार जहाँआजउ झिन हरद्वान हखो कहके उहे उतुराहे हमरा कमाहे हरदी घलसाहु नुन घलसाहु । हसे दलिया निझाए देसहु । दलिया निझाए निझाए कि हसे हेरसाहु निझासकल हसइ दलिया मा फेरी हुणा हाणके पानी घलसाहु । पनिया घाल वोलके खौले देसहु । खौलइक खौलइकी दलिया निझाइली हसइ । निझा सकले पर हमरा एगुणा झिनिके डणुवा मा दलिया कुनुहु यापन जसने सवाद लगसाइ ओसने कुनुहु मेथी घलसाइ । कुनुहु फोरन घलसाइ, कुनुहु लहसुन घलसाइ, कुनुहु प्याजु घलसाइ । दलिया फेरी कुनुहु मासुरिक दाली हसइ, कुनुहु उरिदक दाली हसइ, कुनुहु रहरिक दाली हसइ, कुनुहु मुङक दाली हसइ । एसने एसने कके दालिय निझेसइ । हसे सबह यापन यापन सवाद कहाँके जथी तेने छौकले फेरी बन्साइ ।